أحب إستكشاف المحيط، ليش؟ لأنه عالم مليان أسرار وأشياء ما نعرفها. المحيط يحتوي على كائنات بحرية <noise> غريبة جميلة، ويمتاز بتنوعه البيئي. الإستكشاف تحت الماء يمكن يكون تجربة مدهشة، أشوف الشعب المرجانية والأسماك الملونة. لكن الفضاء مثير بس بعيد عنا وصعب الوصول له.